يعني بقوتي الخارقة. زي قوتي وسرعتي، وإني أجدر أطير، وأشياء زي كذا، ومعايا أس- أسلحة فضائية ليزر، ودروع، وسفر عبر زمن، وزي كده، نجمع أخوياي إللي من الأبطال، كل واحد فينا عنده جوة خاصة ومدري إيش، ونحمي الناس وننقذهم ونحمي المدن، يعني بإختصار أنا الحارس إللي يحمي الأرض من أي خطر فضائي.